اكتر شخصيه تاريخه مأثره فيا جدا ااااا وهي شخصيه الرسول صلي الله عليه وسلم دي اكتر حاجه تاريخيه واكتر حاجه كل الناس عارفه عنها اااا وهو طبعا شخصيه ملهمه يعني الرسول عنده حروب كتيره اوي لا وعنده غزوات قادها لوحده ف ما شاء الله يعني هي اكتر شخصيه ملهمه بالنسبالي